Za ndrainky indraiky foagna isan-taogna mandeha am'dentiste fô kaofa mararirary nify de fa mandeha akagny edy de arakaraka ndraiky kaofa mahazo rendez-vous de mety mandanindany eo amin'ny adiny raiky akeo fô izy kôa tsy nazan- tsy nangala rendez-vous de mandanindany tapak'andro akagny foagna ai.